mɛ jirara cruru mibi tuami dakar tuami france si <hesitation> oyi ro ma dɛmu wa climat ra alowɛ ma tete wa climat ra va wɛna surtout nibe watinɛ um lo'i lo'iro mi'a bwe mɛse tomɛ woro yanro aro baba aro ji tanu hudu tanu hudure be betin ɲu'anara aro omimu ohan mi sian abwera to wa ɛsinu ho ɛnɛ muma a non'onya ma tete abe tanu lonibe watinɛ ma bune ma bune